Koina maive anuk nabong. ataem mila tatur pa, ap mila van tar, milavan tua ka ma bolok. Tor mila, mila so na balsa. A taem mi la vot a tua ma bolok, a bara kal kit la so na balsa. Taem la soso, ia lolon, alolon ap a vungvung vu a lamagit mi la ka ma barakal kit. A taem mi la lolona balsa. Mi la vok ap mi la lolon na balsa ap mi la lolo vualaniagit. Mila lop a tuma tatapurum taur mi la vung vung a tia i doe. Mi la lolo mi to kae i taptap okot, mi la tar vala lolo. A kakaian pa ma a natung ot, a ninga kalkit aiana a kakaian pa ono i papatar a tia lamagit maninga buova ininge i matan, taem i papatar a tia lamagit ma buova ininge i matan, ia var a kikina. A taem iavara kikina ikakial iau, enang a kiking gap kiti gap. A mata maie a kiking kiti? A tatur pa a voto pa iap, a tok pa pangal na utun, pangalneutun, eautun e kuluban. A tok papangal, a rang pai a tia ma iap, a bing tar i vua ma kikina, tor a kiki na tar a kikina ininge i gap gap a pangal <hesitation> apangal a pangal na kuluban na pangal na utun ninge anga, vung pai atia tora tutuk pai ap a vung tari atia ma kikina i tolo vikai ongap. A taem a bing tar i vua ma kikina, i rap a gap. A toloi angigie pa na pakapakana vovai. Mongo no paka vai ningang i korkor ininga nia me na nene i turtur inga ma na nene turtur ninga mena ne okkoka. Alopao pakana a angigia pa i, a vung tari vua ma kikina. Avi bat tar a kikina, o gap abat tari tar o gap ia manaung ma kikina. Taem a vibat tari ma kikina, a natung i ke vete vete ogap i manaung. Mitinge a tatur pa aravatei ma. Kaka u vok vok, vakeka, va keung pa mila vunang kan va vok melet ap a kikim ininge ia gap. Va kepa mila vok raptar tuk dala van. Emto kama aimila vok rap tar tru pa a, kakail pa i mia ke ap araravatei mep, ing na vovai ionga angtor dala reren tor dala malmal na on dala ono, i na vovai kodi ka. I ningang kir ta vuvu nangia ono. A luluai vado nen, bula tar dala tolotopa me na mokomokoe dala. Tatomo a raravatei kium pa ma aninga natung a kuna i umai pa kuna ap itakari. Ai a vatangai malet tar eninge vai malet ininge. Evai melet tar a natung ma u na kum i topio ening e vai kiti va iopai, va bing tari vuamal malum ap va iopi. Va iopitar a kum ia koina melet. Tara kum kaka i kankandik. Ma va iopi tula buono ai a kum ia koina. Ai lar rara vate dia me na vovai tor a dala rei nanga di mep. Narit atare narit la van tora a patpatuna marasin mokae me na palpala minaiat. Na vovai ing io gang lar onge lar a luluai vadone tar dala ono. Dala valari <noise> tar dala mombo tar na mangana momonong, manga na momonong a i perepopou ma kan kandik na bala a? Va iop bule emengene vai nangadi. Mep a iove, mangana momonong a i perepote ogap. Valo pa opaka vai. Mep a pangal na kuluban a utun, va rang pa i ai va bing tari. Ingna urmagit ning gang lar tor dala bonot bat dala kona mangana <hesitation> mangana mangana e tor ia maravut na momonong ma i perepote dala tinge na korkor. A taem a malpa kikina. Ap natung ono lar dia rap. Ai dia mi la vanpa tuk utua nanalar. Tuk mila vot a tua nanalar, dia pupukur pa aning ininge ipupukurpa i borbor. Aningang a kuna imur ia tuk mia ot vot mele kutika nanalar, mia pet a vinan tuk mia ot vot malet katika bilur. Agugu ono vunang are a taem a ravate dia mena vovai dia lopa ap manina ot, ingna mangana vovai iongang tor dala, dala tolo a pakapaka vovai kondi di tar tultar taur dala. Tor dala toltolopa ap dala tabatabar a paloe dala ono. A na vovae dala tor naronge tor dala rap. tor dala balaure nundala na korkor ono. Okorkor a vovae a luluai ivake tari tor va tolo pai tor ma amanga na momonong a poro popou va tolo, vatolo pap va iop, tor naronge na momonong ia rap.